Ayi nini ng'ombe, ng'ombe najende kwasababu jatite faida jirifoko vii, faida ya kwanza kwanza naja; ng’ombe kwanza yarime, yarima! Kowichungire nguti nirima rima faurime naelka ivin kwa siku. Kwa sababu yaani najaa! Garama jingi garama jorima, kwahaha namatrekta, vingi nasina uwezo worima natrekta hamuna, kwa hiyo mavene tunia ng’ombe na ngombe ni- hele isi- kurima yaani. Halafu nanii yingi yakavere, ng'ombe masusu, masusu ng'ombe kati wo- wo- wo- woji woji wojifuga masi faida faida yachingi yakavini masusu. Masusu nakuko kama yasaidira wambowa, kawavire najo ng'ombe suripate dashida ya- naniluu ya- yambowa hamuna, alafu chingi cha kaviri, ati cha katatuu, nchukuru mawundi vira vewadoma narisha wojajichungira hara bomi! Nikufwaha, kipindi chojofika cha- chirima, notema nchukuru, nodema nokita mawandi, nhu- nchukuru yachu yaboha kweri? Yoweza kuna kuku kukuini mimea iweze kukula vyaboha, kani wahandire nchekuru yachu mimea yakodome vyaboha sana.